Re maba' zekuando nayimen lo ma'na, ndoja mbes men lo ma' o nkemena' cholo ma', nu ma'ncho nabil lozo ma' nlyaz ma' lomen ziblad nkete ma' tya ta jwa'n jwa'ma', naguad ma'y porke ne ma' ke kap nlyona' ma' nkeley cholo ma' me- mendoja' mbesla lo ma'na ze ndenma'y.